Yauwa kitir nam tiyi ɗei, yarda kithir dan deru yima yi kwar kibaku amma yada kithir danderu a har shehu, toh yada wul kithir ni ɗaka lai, kuma shehu amince tira ka kithi tira tiyada kithir danderu ni, mazu ngumuri ko kura ngumuri ma kulini ma yada kithir dari, yarda kithir kithir kiye ɗaka riye kithir dlu tiraye ɗər yidi tira ye da vi tira danda pur yi kibaku amma dar vi tira tiyada kithir aladar. Dnam kuram ta ndi jata ha puri yi vua, amma ya di vua wei yi kiɓaku kuma yar kaka vwa ni yarduku, yar duku yar ndir kwandə yo ya ndiru ndiru ndir ndir kuhir kulfur kahi to ani yar kiɓəku ani danda wul tiyar yar kalkal dir kuhir dini kulini dan nam shehu ma, ya kakaɗər san kulfu duku gye sinam tara chima tiyar, yar ndi tiraka yar kwa vi dəm kakar kar gari antara tu klika tara klinta tiyar antar dhuhuba tiyar likla ye kiɓaku ts garamur kibaku ni yar ndir kibaku ni wa anihi ma yar ndir vua, tsh ini mandinam tara ndi kiɓaku anihi tini hapur jir vuah, to njir vua ni yarja vue nam anihi to ani tikdi ki tara ƙinta tiyar tindi tira ka yar kwadi kakayar kakayar antara tira kwa vi chibak da dar ka lika vi kiɓəkuni dar kan jai dar kwui paya Tidəra kwui paya ni, anti nasara ka si, nasara kasiya pur ah vi ni wana kwa? Anti zapur ah da kwa diya dakwa? Ah dakwa dakwa payani ya? Ah dakwa mur kilba ndinam kwa pyanai andika kilba ndinam kwa payar kakar yar yare an kakaryar ka suba kwa payani ha musiyaka gir a hani ti gra kwa payeni? <hesitation> kli ka tara khilinta tiyar anti klika khilinta tiyarni yah yarsu ɗuwar piyikar wa kwa payarni yo girsi ɗuwar piyika kwa paya ni, ah mu thuma dir giri? Mu thuma wulful giri? Aa wulfur yar ni ah, yar vua amma kasa ndin nganga yar kir lika chai an dika kuta tiyar an kakaryar kasu ɗuwar tiyar a kwa paya ni ini gir si gir ba raba tiyar, yar ta di thum nam ti gra hau layar wei amma su tara dubu dar anihiyar kakayam kibaku anihi yar yar ndir kwandiga ani ndri kwandiga anti ki lika kan kilta tiyar thum nam tigir zindi tigra ta hau layar gir kurta kilba tiyar kwa paya ni, agir ndi su nam ti gra halayar ma thum nan tigi layar yara kiti, kasani yarta ɓuifur ka gir layar vui ani kayar vui kazi iya mulmul yar, anti naasara puri toh! Dirgir na ah anima yada pi ah yima da pi an darka lika diri chini chibakuni dar ka lika dar ka diri chini Du haɓa dai, andar daga chimin kakayar nani tiza kuɓa nam kwa payar ni, andiza pur yoh girni ba a ndir girni nda yima da pi wei ah chibok yo chibok ni ya thima gir chibok yo thima yar chibok wa yo amma yar nam naasara tara si tiyar kilba tigir akwa akwa payani ah yar barki gir barki ya yo bargi ani thuma balgi yo balgi thuma mulmul gir balgi gir chuwa thuma gir cibok ani sunam ti kakayar tara roɓoi kan gyarakyar thuma diryar kenan in kulini ko gi luma chibok ani niyar ama diryar ti kakarya ti naasara tara layar ni balgi ani yarni yo balgi akwa naasara barak yo ani dika hau layar ni ani kulini wultul chibok ni kasa ani wulfur yar sunam tara digiba tiyar kaka vua kainan chibok ni kakaryar san duku, amma yar digibaji kulinima yarma yarka garamur yar su rora shanta layar adiwa, su kura yartan di adiwa, sukura dar tandi adiwa. Akwa wulfur kabaku ni ye ndir akwa wulfur kibaku vua tan ɓuzi kaza ngitu wulfur kibaku adi iya fali wei, vua tan ɓuzi kaja gitu wulfur kibaku kazi iya chir wei, yarma yar chir klai yarma yarka kuhir yar toh ani sunam tiya bara kwa mur kibaku kamur kikhini kamur nda pur mur kibaku. Tamur ta digaɓa kir muri, kamur ƙilba kirmuri kamur kilba wulfurmur hapur mur vua ah ah hya mukurtin digyi killi kin digyiba tumuri, mur kiɓani ma su tiya da bara kwa mur kiɓakuna ani mua kiɓaku sunam tiyi ta halagir ani kibakar kenan sutina duwar adiwei, tamur tan gla wulfur muri kanur kil wulrfur ndi mai din wulfur muri, sutura sutan digiba tumur adiwa mur kibak wusul kam kibak kam kiɓaku su tu vua tan chanta lamur aditum wei, ama mu vi ƙirmuri murna kwa duni mur kibak nan kwa dini, mur vi kirmur apa vuah muradi vua wei ani mapur kandi chim madar kibaku kwa diini, sutu vua ta chanta lamur adiwa, mur ma, ma silaka tarasi mu chimba vua ta hankuri. Ama mur madar kiɓaku madar mur kiɓaku wai kwayar mur kiɓaku wei mur nam magya magyar kibaku wei mura da ka ƙilakil wai, mapur murada klakil, murta kilba kirmur sam kamur vi nimuri kungiyar mur ama wanita murni mur kibaku akwa nam tumura ji kulini tumurmur mura jiya kwa yerwa mai ditara de pur warie chibok akwani wane kiɓak akwa ni aduwəi masu faru wulfu dam lika tumba tumur aka daraja, mur punta darajar muri mur punta komair muri tumur iya vua ah ah adi iyayawəi, vuə ni adi numur wəi diya, vua adi numur wəi, mur kiɓaku wusul nima kamur chimƙir Mur chim tiji, kamur kikhin kir kola kakarmur yare kakar karkara muye, madarmurye, masu faru man di bara ba ama wulfur kiɓaku dara pur, ah yarni yar kiɓaku gada kilkir nyə vua diya, ah ah gadiya kilkirni vuə ge kibakunima tha tin tara thai layar nima tin tari vutu belli ata kumayar nima, vuər ma dar wala ta yar kakaryar antara vutu biyalli taya tha biyalli nir na ata kima yarni mudhai, mudhil ma dar wula ta vuə ma wula tan niyar ma dar klai yoh amma mut kibaku mura kwa dini mur han murandi mumura kiti kiramur kamur ya kiɓaku mai kamur kiti kir mur ka mur la vuə, yoh ini ma silaka tara si, tina pur kandi bara ndir kibaku mura bai jamaa. Mura da buiji wəi sunam tara ya yini ma yi kibaku wuzul kibakarma adi kibaka na gefe wəi yi kil la kwa balgi ya ri iyarna chumu kwar balgiyar amma yah yin nama dan labar ni kandida pur yi kibakuni di ya tira kwa lai bolakil. Bolakil niye kauyer kibakari, yarda si bukchi ka tira ma, amma babarna nam, babarna tira ya tira yauwa akwa kibakari akwa bolakil ni yauwa dar ndir nabula bam, mbulabam ani ndir kakar dar, to bana ye ka duwa si ndika si ji ya kwa bolakile darka yeh tiyar babarna ka kilati tiyar kuma. Di yeh tira ka far na ntufu babarna ka kui ka fati tiyar ka siya ka yar akwa akwa kawa kauyer damboa to ani yar ka babarna kasu pui tiya kwa damboa yar kan jiya kwa damboa to yar kwa ji yakwa damboan da, yar tan ndi vi tu wulfur yar akwa wəi yarka kili har dika hau tiyarakwa makaranta ma ah ah adiya ta iya wəi, at iya, waci da dan ngizi zir makranta ndada ɗuwa kwan ntaku, saka tiyar kwai ni, mandi fathi waza dadan lika ɗuwa akwan ntaku akuya mi, akuya huir makaranta anti babarna pur iyar na pur ade ta iya wəi kwayar na ni darta sa dar diya din yar na wəi yar siya kwa mulum ndir vua yo kwayar na adi vua wəi, ngyar kiyi fa tidar tum mana fati yar tira kuɗa tira kwa div yar, yarka lika jai akwa balgi yar likala kuli yar jai kwa ja ahani ahani ahani ahani yarka si kili ndika kiti ka la sal iyarna babarna ka sun nti iyarna ka sun nti shikenan yar kan jai, anti numbarna ka kurai akwa kibaku da tika siyakwa maiduguri zir mana tan sida dar kwa maiduguri ande pura, tunda madar mana kwanda, yima yi jan kwankir ngyar ye ki lukwa ki lika nji akwa yarwarari, to saka tiyi siyakwa yerwa nima yar kabakurna nima ta huuwəi yi kila kwa cha vua Ani ya da nyar vua mai, yadiedan najati yar kibakar ma wəi, mai kwayar sir kwayar kiɓaku faru, mi tirani darda pur, ah ah ini vua eh eh muala vua zi siyama, eh muala vua zi siyama to yadi vue mai, ai kwar bibaku yadi vua diya mai nda nda dai yi kwar diga hana, ha amma gadiya ngati yar kibaku wə an diya pur an hani vi nam tiyi kil kwandari yara kibaku adi hlai yarda lar nyar marghi aka nyar vua ani sunam tara iya mai yima yi kibaku ta gir ngla tira yo ahani ya gh mualar wa? Yi mualar wane ahani salirnye diddir madi salir ndir kwara huma ya hani yima, toh ani asna ka arpa asna ka arpa yika likwa cha kwayar kibakan kulini si tara faru mada ha lai, nyi ngati wujur kwayar kibaku saida kura yitan ngati. Amma magin gati, yada muari ani yi kurtaya kibakarma ma ini kulini magi tira kwa ngurar magi yuwəi mama hauwar ba hassan a tawal darzapur hauwar ba hassan madar hapur kibakuni ah ah jadi kibaku wəi ai ju vua ah ah yedi vua wəi, yi kibaku wuzul su tira siya ka yeh akwa akwa vua ma adiwa to akwa shehuri north ni dinam ti hapur kibaku akwa shehur north shehu palace yi duku.